پولش ثقافتک کنہہ پہلو چِھ یہٕ: مذہب، خوراک پولینڈ چھُ پنِنہِ دِلی رٮ۪وٲیتی کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ زاننہٕ یِوان، یَتھ منٛز سوپ تہٕ سٹوٗ، ماز تہٕ آلو، بیئر تہٕ ووڈکا، تہٕ پیروگی شٲمِل چھِ۔ مہمان نوازی تہٕ باقی۔